Hammaa kan kuugal mum kangal woni gam piya huunde, gam piya huunde sattunde, gam pusaande, ko gam mboɗɗinaande, ko piya huunde gam nattinaande baññe, bana huusaare, ko kuusaaje, ko goɗɗum.